Iti im i chii netindoi sapeet nekararan, ko chi netindoi rapishek ako tindoi yepunu rapsishechoe, chii netindoi imbare ne kindee, chi nekitekchikei koot nekararan, ako tindoi rapishek che chang, tindoi tuka, tindioi tindoi kechirek, tindoi ingokaik, akotindai s, tindoi yepunu yepunu rapishek chik eng' arawet ake tukul ee, ako chichi ko chichi akine kotindoi lakok, chekikomuut sukuul akosomesan, soko sokotun kotaret lakochae eng' eng' keny, ako chichi akine kotindoi kari nekararan, karii ne nekiale rapishek chechang ak ako ako karini ra ni ko koripe chichi komie, ako chichi, koki kial imbaronik eng' eng' eng' emotinwek alak, ako kikonor rapishek chik kokeny eng' eng' emotinwek chepo sang. ako tindoi tindoi chichi ch nini tindoi in biashara che- che- chetesetai cheipchini rapishek chechang, so chichi ko manyalili eng' sapenyi tukul, akotindoi kokeny eng' porto nyi kokararan, ma maimyani chichi, ko apwati ale tukochoe tukul ko chito netindoi sapet ne kararan, ko kounoe.